لو تكرمت حبيبنا، وين أأرب مركز شرطة من هنا؟ لو سمحت أنا أحتاج مساعدة، وإذا ممكن كيف أوصلوا من هنا؟ الله يعطيك العافية، الله يعطيكوا العافية حبيبنا، بمشي يمين ،يسار.